Ny ravin-draha zao dafa <hesitation> azognao amaigniny izy, ohatry oe rondra, ravikazaha, gny <hesitation> karaza-traka zagny, da ao koa ny hena, ao koa ny trondro.